Ma ses propi ëncasià ëncöi, cume mai? A ie sücedüie cuaicoza mentre che venìe ënsà? Perché l'as 'na facia li, ses neir, se l'as da bëzogn vulenté puduma parlene, ven ün atim da la, s'bütuma da la, pìuma ün café e cercuma cercuma 'na solüsiun a lon ch'al e capitate, preocupite pa va, dagu 'na man mi, dai ven